<noise> इटली एक संपन्य देश है। राहूल गांदी वहाँ कोछ है, सुनिया गांदे भी इटली की छे, और अपना भारत में आहिने नवो नेटागिरी करी रहे हैं। कालि इटली का लोग भारत में बसीगा, और भारत का लोग तो कोई इटली में जाता नहीं है रहा है, क्यों नहीं जाता? एक संपन्य देश भी है और अच्छो देश भी है वहाँ, और वहाँ हर चीज नहीं मिले, हतियार भी कहे, इटली में बना जाता है। सवहन मलई। बड़ा बड़ा जहाज छे, जाइसे की हेलिकाप्टर छे, हथियार जे गोल बारूद सब।